Ber a mɛpɛ dɛ mɛhyɛ ase yɛ ber a mehyɛɛ me "J.H.S" adzesua ase. Dɛm aber yi nna meyɛɛ mfomdo bebree wɔ m'abrabɔ mu a ndɛ ɔda ho ara haw m'. Ntsi sɛ minya dɛm kwan no a mɛsesa ndzɛmba bebree a meyɛɛ fitsi dɛm aber no dze reba.